Saabu mooy liy setal, te njëriñam moom barina; day setal ay yëre, day setal ay ndab, day setal ay cër, te saabu lañ koy liggéeyee: day am diwlin, am xeme. Daf des tam ci ban façon saabu nga bëgg, nga wt màcceer, nga wut garab boobu noonu boole kook xeme bi ak diwlin bi toggu ko pour mu nekk saabu.